जसा अपण समुद्र में यात्रा कर्या। <hesitation> लंबी यात्रा करबा काने रोटी पानी लेके चालांगा। जसा कई भी खतरों होग्यो तो फैली खाबा की व्यवस्था देखेंगा । घर से लेके चालांगा बाट में मले नी मले। तो असा करांगा।